Ngniti ngnima yamma mu gnini, thuumma fu gwayémo: nune nféé kiipma lé. Ghune nféé nkipma lé. Nii mu gniimi di buughone kurma, mu gnimi, thuumma lhaa waayémo. Ghuna miine nkottu. Foo mu suusé mu thumbuma. Thumbu ghune ni ma suusé dan, laa waayé. Foo mu suusé ki.